والله أحيانا نقدر نتأكد إننا في الواقع إننا نركز في التفاصيل اللي نعيشها يعني إحساسنا بالمحيط، الأشياء اللي نسمعها ونشوفها لكن في شيء في بعض الأحيان شعور بالشكوك يعني العجل البشري معقد جدا وما في طريقة أكيدة للتأكد إذا كنا نعيش في الواقع أو إن إحنا نحاكي هذا الواقع.